Oli babé fuyundum éni utéék fo, fo nak furok barogé bara fo, aw béŋaar fo uŋayéén busaha kun jaraam fuhay, wala nujoow usapéén sambun nuruméén foto jaraam fuhay, kinding uŋorul fo ujoow uyihéén taan uñunfo mé étéék, nak uŋaar gañéni nutéék gabang gara fo imbi fuju fuséni barogé bara fo Oli babé mé inja ukaan mémé miin utéék fuyundum imbi fuséni barogé bara fo.